Qent, sa të komunikojë njeri mbi jetrin kanë tre vjershe: ata mënd të komunikojën tue lehur <hesitation> o se mënd komunikojën tue hjorartur njeri t’jetrin me hjauret o mënd komunikojën edhe me kurmin i tyre.